E la re lí fó’ e re ééra jna xiüü e jmí’ re lɇ re kó’ köö ñí e dsel jnén dsa e xin televisión, ‘ná’ ta ló ba i i xé’n, xen ró i jia’ ta ló dsel týn ka kö’ ejö ba jö re xíi’ra xiüü ñó’ ga e re kó’ jmí’ re lɇ re kó’ ki la ku tá’ xi pii’, a jia’ ä’ ää í re fáá’ra jö, tó’ xiguoo ta jia’ tö’ xi guoo, mi ko’ ji ta e kie náá’ kóo’ re fá’ra ejö ba re xíi’ ra xii’ e ñó’ ga e re xe´’n kö e xin ñí jö ‘na’ re tö’ <hesitation> ‘nⱥ’ re tö’ köö too ji ba re fá’ra je nÿÿ je tóö’ tá’ je jmóo tá’ la jó’ e ku sö’ re fáá’ra, ekiela’ xa my ñi ba televisión xa my ñi e je dsel xé’n, xa my ñi e je dse guá’n canal, xa my ñi e je dsel xáá e ïï kö, jö re xíí’ra xiüü je lⱥ ba re ‘máá je lⱥ ba e re ká’ kiela’ re xíi’ra xiro xá jy my ñí e jia’ re li juó’ e re ‘mⱥⱥ kö’ kie’ a jia’ nⱥ’ re ká’ enɇ jia’ jóó’e re ká’ e nɇ ki jué’ re kaano, jué’ ta e kie náá’re jïï no, ki la tu tá’ xiüu re fáá’ra jö a jia’ áá mii ajia’ ñí jmí’ ‘nɇɇ’ lɇ e jiaa’ ‘nɇɇ’ dse ty e e jia’ jóo’ re kó’ kö e re kó’ kö’ ko táá’ tö’ xi guoo, kö táá’, la ba lyn xiüïü jöba ‘ná’ re ééra dxó ba jan xii’ e jmí’ re lɇ e re kó’ ñí jö e jmí re lɇ re guá’n la jy e jɇɇ re fáá’ra ki kie’ la’ ‘nⱥ’ re xíí’ra kö’ e náá’ íi e re li juó’ re jɇɇ, ki la la jy sún e re lí f´’ re jɇɇ, ki la ku tá’ xii’ pii’ ta é kienáá’ ba jɇɇ xipii¿’ ta e kie naá’ ba dse tyn xi pii’, jöba ‘nⱥ’ re xíí’ra jö na nyy e re lï juó’ re jɇɇ i na nyy e jia’ re li juó’ re jɇɇ.